थैलागाडी भारी वज़न उतनो के आस्थे एक सक्षम मजबूत टायर पड़े लाडे तबे से भरी सामान झेले शकों जो ठेलागाड़ी चलाओ से सामान बीच च दो राखो जे थो लिया जो चलनेवाला तैसिक आसानी रहो।